<hesitation> Fomba fitahirizana ordinatera données zao ai agnatin'ny ordinatera akao mônko efa misy disque dur ai de <hesitation> le données zegny ampiditra agnatin' le disque dur de le disque dur agnatin'le ordinatera igny amin'jay afaka mitahiry le données jiaby akao.